Gny ecureuils da biby raiky maitry izy io! tena maitry maranisay mihinsy! satria izy rehefa amin'ny andro mafana izy, mandagno sakafo gnaniny, izy mako mipetraky agnatign'hazo, mandano sakafo voavoandra io, keo noix de coco, reny alagnony, io da ahisy da amignao da refa avy amzay gna gne, andro manara da igny gn'oaniny, sy mizoso indreo.